من اكتر الاوقات اللى انا كنت سىءء الحظ فيها انى مره كنت راجع من الجامعه بتاعتى بعد ما خلصت دراسه وانا ماشى فالطريق ورايح اركب العربيه اللى هتودينى بيتى لقيت حد شخص غريب سرق موبايلى و للاسف كنت زعلان جدا جدا جدا ومكنتش محظوظ جدا ساعتها ولكن بعد مرور الوقت حسيت ان انا تمام وحياتى رجعت تانى احسن من الاول